إذا كنت بطل خارق وأريد حماية العالم من غزو فضائي، أول شيء راح أستخدم قوتي لتحطيم أسلحة الكائنات الفضائية وتقنياتهم. بحاول أكتشف نقاط ضعفهم وأستخدمها لصالحنا. كمان، بحاربهم مع تحالفات عالمية، وأعمل على تطوير تقنيات جديدة لمواجهة تهديدهم. وبنفس الوقت، بحاول أنقذ أكبر عدد من الناس.